طبعا انا مش عايزاكي تيأسي خالص بعد اما اتخرجتي من الجامعيي، انك تلاقي شغل دا شيء طبيعي جدا، <hesitation> عايزاكي تبقي عارفة ان الشغل حاجة والدراسة حاجة تاني خالص. انتي لازم تيعتيمدي على نفسك اكتر. وترمي ورقك اف كل مكان. أي مصلحة طالبة وظيفة حطي ورقك فيها. <hesitation> ممكن تشتغلي مثلا في التدريسع الانترنت وممكن تدي دروس وممكن مثلا تشتغلي ع النت وتشوفي التطبيقات وتقدمي في الوظيفة بتاعتك ولازم تعملي سي في حلو لنفسك.